لو نفسي اتخلص من مشكلة عالمية هتكون مشكلة الفقر. عشان كل واحد فينا يعيش حياة كريمة، يعيش حياة حرة، ما يكونش مزلول ما يمدش يده لاي حد، ما يكونش حاسس انه مديون وعليه عبء وعليه مسؤوليات كبيرة، لا يكون حاسس انه مرتاح.